Sé qu’es un país en qu’ai una tupa de genti i que’l norti es mossulmán i el sul más crestianu pola enfruencia colonial. No devi de sel faci aquellu. I hueraparti la tupa de genti que vivi pallí. Devi de sel difici de vel o sentil la su coltura propia por baxu de tolo colonial i el tiraeru urbanu qu'está a cogel. Tienin petroliu i les devía de dil bien peru no me llama ná de concoé-lu ni vesitá-lu, la verdá.